Axuxa'am jyasëm jyawa'atyë ma'a jedun ujt's adyet's a'ax jedun pyadyën i'ixën jadunt's a'ax jedun ji'im yaj nëkxë ma ob a'ax dun pyenayn ji'im a'ax jedun yajmech jadun wenatyë jadun dun nëkx myayënyë nëkx jedun pyeñ myëjënyë.